Ah fomba agnajaria hegna zao mba aharitsy azy tena mampaharitsy azy kokoa de ataonao anaty frigô na anaty refrigerateur regny, regny zao i maharitsy kokoa par rapport amin'ny hoe apetrakinao eny amin'ny agnabognabo enta eny avao.